So mi naani un inni kalimawa launiji bodejum ndiyam mi siftoroyta. A anndi kanjam ndiyam e ɗan ranni tas. Yandego mi yahayi lumo sai mi fofta e higiraawo en o yaara ndiyam e ranni tas.